Oo'ore bo raataro a riirii- haraaboroo baari boatoi bisio, a re'asi- haraaboro sa atukararapiu- harahue. Bisio eitaroo ta pu'abaa bo ohopaarei, a re'asi- haraboroo sa bisio, ta ekeiba ee aira ta abeea ro eketau, siibuka'a tohu'ita kai etau, ei reetoro'oo. A re'asi haraboroo ii raatarori. Ha bo raata bisio iisio, eitaroo ta ekeribaa bo ohopaarei kai eitaroo arusu'ita kai eitaroo iisio oita'iro. Ii oita'irori aira rapaato- harahue. Ha ii raatarori oru oira bo raata a biga kitabohara eipa'oo a riiriihaahuroo iisio. Bisio pita airari bo hori, a uka, <hesitation> a uka riirii- haraaboroo bo raatao hura- haraiboroo. Bo tabrirori bisio airari ekeibaa, ta ukaae kuteibohara bisio, ee, airaa eke, iisio ro tauparu, ee roreroo ruiiu araa'eu bo uo'uo kai iisio. Boikiro, taae kuteibohara akukupita. Ii'oo ii husirori agaarei, a uka rete- hareero. Ha agaa bo riirii'ua roga'a iisio bisio, eitaroo ekeribaa eitaroo, ro rapaatoruu. Oru oira ii'oo bo raata, a bioga atorobohara bo aripuarei, iisio raataro. Bisio pita boatoi ori iipii airari piro, aripu raataro hara- haaboroo. Piro riiriitea a eketearaapa are baariirii- haaraaro, bisio pita pia'ii ou'i, ori ii'aa bo raata airaarei. Bisio eitaroo ekeribaa, eitaroo ekeibaa iisio. Ta taruu'eibohara iisio, ta uka atukaraibohara, haia rapaato ato'atoro a hura- haraiboroo airaba. Ha boorii paratai a- a hisi'atahi piteea bisio, uka bisio bisio pita bai pia'ii. Ha ii'oo bisio o ekeabaa hitaka bisio aa a bo suku'u piteea oo'ore bo raataro, iisio. Ha agaarei bo ku'uku'u'uaarei bisio, a aripuiaa sa bisio, aripuia hioko'i sa o tabari tahihue oo'ore bo raataro'obi. Bisio eitarop biraa eitaroo biraa, biraa, biraa iisio uuri, bisio pita hori'uuri kai iisio. Aripupita roiraae kute- haaruu roo'ore eitaroo iisio. O rapaato pitee o bo hukubuu'obi. Ha bisio eipa haeribaa, ta bira ubarabohara. Ha bisio uka iisii raataro huraribaa roiraba, a uka bai kasibaa sa bira ubarareboo eitaroo, iisii. Bo husiroriare airare pirio uei ekeaba pirio. Siipi oita'i piro uka bisioea bisio pita iraupita. Airari pirio rapa'u ku'uku'u piri, airari piro eke- haraaba kei, piro oru oira siro- haabaa oo'ore bo ai'o haia suiti. A ukare'aeaa oo bo hura'oo iisio bisio pita sa ee bokari oru roo iisio rapaata pita o hurahue sa aripu, hokoeboo bo aripu kai iisio reetoro. Ha bo usiri ii'oo, agaarei bisio pita pirio bisio piro bo birabirahara iisio. Aru ato'oro itai ekeboo bisio pita ekeraha iraupita bisio ori ii'aa bo taupa, ori ii'aa oo'ore aripu ruuru'u iisio. Ha uei a bisioea bisio pita, a tahotaho piteea oo'ore o bo raataro, bisio pita aira eke- haraaboroo piro pia'ii piri. Iisio piro oirabeea oo'ore iisio bo raataro rekoreko raataro iisio. Ha ori iipii bo ahe'a piro bo kariro pirore sira'oi- haaraaroo piro iisio piteea, bisio pita arusu piri kai iisio. Are iisio ku'uku'u hura- haraaboroo. Ori iipii pirio bo tokaarahara piro baiia, piro bo taupa hura- haaboroo, bisio tauparo bisio iisio kitahue. Bo husiroriare, bo husirori a aripuia ha bo husirori piro kai- hareeroo haia piro oitaa kai- haaboroo. Piro piro uka oo'ore hura- haaboroo bisio, sa bisio turuu turuu taupa ii'aa a huraibaa kai iisio airaba pirio oitaa. Ha bisio pita aree'ita roo'ore aiee, a hura- haareboroo iisio ii raatarori. Ha airari piro atukarapita ro ou- haaboroo iisio ii husiroriarei.